Woowande am nde mi ɓuri yiɗugo kaire woni jannde. Mi giɗɗo jannde gam jannde maɓɓitanai tagaaɗo hoore m.o annda kujeeji kesi, mo faama no duniya jooɗori e no yahirta